וויאזוי מ'קען מאכן אז מ'זאל טון איבונגן יעדן טאג. איז קום וואלט איך געמאכט עפעס זיך אנציווארעמען. און נאך דעם דארף מען אויס ציען די ביינער און די מוסקלס, צו ווערן גרייט פאר די איבונגן. נאך דעם יעדן טאג וואלט איך געגאנגען איין שטאפל העכער. א טאג שנ, גרינג, און נאך דעם אביסל שווערער, אביסל שווערער אזוי וואלט איך אויס געשטעלט מיין אויס ארבעטן.